Haa dow nyamdu tan asaweere haa wuro amin goddo wawan mbarugo dubu noogas dubu nogas ndei nay nde nay bo nangan dubu cappan e jweetati.